Atool lee mansaa allah laka mansa tool boŋ baree mini ibaa anoma fo wool lekaa sindi kaatu kuŋ ika bula mansaa torondoo dadaa niŋ aketa mansa ti assi doobaal maakoy wo too mansa laa woloŋ na siŋ kandoo kaŋo man nte kela mante kaa laanaŋ doo ba le maakoy assele feŋ to muŋ a nafaa fo kotenti muŋ saate ko ŋa muŋ ŋaa jee koo wo fanaŋ faliŋ tale mansayee naye dooko kele mfanŋo faliŋta woole ňoonta kela mansataa la dokoo donku assee woo kee.